Amun makanan yang ngalih maulah bahinak tu lah seberaitan makanan tuh ngalih maulah bahinak amunnya kekanyangan amun aku yang maulah kekanyangan tuh makanan dari padang tuh kaya rendang tuh mun sudah makan rendang ukuy liwar pokoknya nasi tuh kawa tiga kali tambah itu kawa maulah ku agak ngalih lah behinak tu pokoknya apalagi munnya sudah acara acara nang kaya nikahan kawinan kekawanan tuh makan tu banyak hibak nasi randang apalagi mun sudah betambah soto iwak telang pulang beh makan tuntung ngalih bahinak.